اه شوف ملي تقطعلك الروضة قد قد، تروح تهز لكليك تهز المفاتيح تفتح الروضة السع تفتح بلونات تفتح روض تفتحهم هوما يتفتحو قد قد من بعد تتهز الروضة بالكريك تهزها مليح نص البولونات هاذوك تجبدهم، أيا تهبط الروض دير الروضة روضة جديدة تركب البولونات تزيرهم مليح تزيرهم مليح من بعد، تزيد تحط تهبط الكريك وتزير اللخرة بعد.